Dyikpen ndyi onet ke ejii oso nke o-be ne ndyi oso nke o- be ne dyikpen eten, oso nkee o-me be, oned o da-e chuab e eme, nyi kanchi nke o-me, ke oso nke o-me oned ke obyi mu men, ne oryuu mu emen, ne ke kyije emen, o-kye nang yee nang yee edu nyi emen o-kye nang yee nang yee bubong mbu emen, o-kye nang yee nang asa nyi e men ne byinyiding mbyi emen mbyí o dayip o-kyu dyikpen emen ke ejii nyin. anyi nke onet o da kpet dyikpen eyen, osowo oyen o-fu, a wo a-tong a nyi wo a-fu, wo a-kyu ke abwo nyi osowo ke na nyi nke o- me o, nyi nke- mu o nyiding edu eyen, nyi nke mu o-nyiding dyityem eyen, nyi nke mu o nyiging bubong mbu nyi o-kye o ne binyiding Onet mu ejii o-ri ng o ori ori. A amu a-jeng a. o fu wo a nwa afi a-jeng a. o fu wo o-ben. nang yee nang yee ke ejii nyin mu osowo o-mee a, o-kye a edu nyi men, o-kye a dyikpen ndi men nki o da kyu, o-kye a asa nyi men, o-kye a bubong, o-kye a binyiding, o-kye a kireng oyen mu o rung o fu o kyu dyikpen. nyi a da yip nyi baned, a da tuun nyi baned ba-chi eduu, a fu a- tcen kika nki anyi. nyi e e nwa nyi ko, nyi e da nwa nyi ko oned to mu mu o-kyu u dyikpen ndyi dyinong kyibat oned o tcen kika butcen nki oned mu mu o okyu dyikpen nki dinong, oned mu o fii o kyu dyikpen ndi dinong Â a-ri a a aman a e sed e a fu o dachi chi edu ny. i wo dachi a- follow a a-cen ne nyi a-chi aduu nyi efi kanong a-chi edu nyi nyi mu o-chi nyi edakware kyi|nwa, a-chi eduu nyi e|kware nyi onet odari o nyid offu, eduu anyi elkware. Nang onet amu ofi o-nyit ng dyityem eyen oso nke mu o nyiding ddyitiem ndi oned- eduu nyi enong e nwa nyioned wa da chi, dyikpen ndi dinong di nwa ndi oned wo a da kyu adachi, Osowo oyen o-sed be o fu be bye dachi byi-pan bari bampam Be byiming a nyi, nyi o-pan be mpan.